चीन एक देश होय वहां के जे संस्कृति हे न पूरा दुनिया के संस्कृति। में से एक हे चीन के संस्कृति के बहुत तथ्य शामिल छे जेन म। ओमन के खाना, संगीत, दर्शन, धर्म, आऊ मार्शल आर्ट। भी वहां के बहुत बड़े तथ्य होय छे चीन में बहुत तरह के समुदाय। हावय जेना कि तिब्बती मंगोल हान वहां के तवाबाद फौजिया। वाद चीन बौद्ध धर्म के रूप सबसे ज्यादा पालन होवे छीये।